أعتقد مهم طبعاً مشاركة الشباب وأعطائهم وجهة نظر، إعطائهم <hesitation> مثلاً مساحة للحوار، الشباب هم المستقبل وهم اللي راح يطورون الدجولة وهم اللي راح يعني يسهمون في تنميتها وازدهارها، فطبعاً مهم جداً إنهم يشاركون في أمورها عن طريق الشورى والأخذ بالرأي، وفي النهاية يقررون الأصلح للوطن ولشباب الوطن.